A leer ma gi ma gitilini, leer ggilo gjiif gaaji ma, ggilo gjimin gaaji ma, ggilo njiminsibi ngi gjiif gaaji ma. Mbo leer ma gindaŋ ge, gee nafa gi ma, ugi mo ngi brogde, walla ugí mo ngi girifa, wee gí nafan gileer gi ma ggilo gjimin, ngjiminsibi ngi jiif ge. Wa ggilo njiminsibi we fana, he, ggilo gjimini ngi gjiif ge fana, ge fana nafa wi ma, ugí mo ngi girifa; Ugí mo ngi, biñaŋ mbiti buŧi wiindi ma freeŋinde, umada lotta a gi ma fana,